Katsajalaq saavaq ummi kombitisidõga väega pall'o asjo tetäq. Midä täpsembält, ma ei mõistaq parhilla üteldäq, a kimmähe om näil pall'o tüüd.